Crìu ca li màchini, li robotti, un jornu putìssiru puru aviri sentimenti. Macari li sentimenti sarannu diffirenti di li nostri. Li sentimenti, ‘n qualchi manera, sunnu cunseguenza di la nostra fisicità. Si li robotti avirannu na fisicità diffirenti, chiù robusta, chiù duratura e cu la pussibilità di canciari forma, crìu ca un jornu avirannu sentimenti assai diversi.